طبعا الحاجة الرومانسية اللي شفتها اللي كانت بين زوجين كبار بالعمر ما زالهم يمشوا ماسكين إيديهم مع بعض في حديقة بالصباح، ويتمشوا وطبعا دائما أوقاتهم جميلة حسيت بالحب الحقيقي اللي ميتغيرش مع الوجت ولا مع الضروف بل يزداد كل ما زاد العمر.